Naxɛnʋ awʋ <hesitation> ʋkɔ ayɛtʋ ʋkɔɛ lanʋ mɛ mʋ ɛkayɛ ʋkɔ kɛdʋ alʋlia mɛ yakɔ sʋ nʋ alʋ makʋtʋ nadʋ ɛlʋkɛ nʋti yakɔsʋ nʋ yɛ yadʋ ʋbʋdi bʋakʋ alʋ ɔmana dʋ ɛlʋkɛ nʋti mʋ ɛkazɛ nyɛ yanʋ ʋkɔɛ mɛ yakɔsʋ nʋ mʋ axlani dʋ ɛfʋɛdi bʋakʋ ɔtani miatʋ ɛfʋedigbo alo miatsʋ inetsedigbo kʋ miwi ɛfʋɛdi kʋmineyi alɛa ɛdisʋ mɛ yanʋ idiɛ keyamʋɛ ɛdisʋ mɛ yanʋ alayɛ kafɔla ɛdisʋ mɛ yanʋ ɔtsɛ kʋyakpɔ ɔmakatʋ avla ɔmakakʋ ɔmakakʋ avla ɔmamʋ nʋ ɔmamʋ zemʋdʋ no tʋvie atʋ ɛfʋɛ kʋnɔbi natʋɛ alo tʋvie atʋ inetse kʋnɔbi natʋɛ mɛ ʋkɔ tala abʋɛ dididi nʋ kʋzɛ azɛ yanʋ ʋkɔɛ la ɛkʋ dekpekpe kewi nʋ yanʋ ʋkɔa kʋ avladi dʋa mɛ ɔmamʋ zemʋdʋ nʋ <hesitation> anʋvla lanʋtɛ nʋ tali netse mɛ abʋɛ nʋ awʋ ʋkɔ wani kɔdʋwʋa mʋ wʋ ɛvlatsɔ la awʋ alayɛ vlatsɔ la wafɔ nazɔ aladi nʋ asafʋ wafɔ nalayi nʋ wʋta awʋf nʋ kpɔsɔ li tatʋ kpɔsɔɛ tatʋ asafʋɛ kʋ nikazɔɛa kʋmʋ itiɛbʋakʋ ɛkaka kɔdidʋ ɛfʋɛdi kamʋ yɛa mɛ ɔmamʋ nʋ tʋviea akpla aladi layɛ lakʋ ala wani bi afɔnalɛ ɛlʋ ɛlʋ nayɛsɛ wle ɛyala ɛvlatsɔa kʋ akɔsʋ nʋ ɛkʋ aba yenʋ yanava alo ɛkʋ emʋ ye nʋ yanava mɛ <hesitation> ɛkʋɛdi dʋ kʋwafɔnekele ekelea mɛ avla dʋ ɛfʋɛdi mɛ amʋ nʋ ɔkazɔyɛ nʋ kɛwladʋ nɛsɛ kekewle alo ekelea mɛ disʋ ɛkʋ emʋ nʋ yanava kekele tatʋ <hesitation> ɛsɛkele kɛa mɛ ɛkʋɛ mezi nʋ yɛ yanava mɛ tatʋ ʋkɔ wania abʋɛ nʋ kʋnazɛ dididi.